Marobe zany loko <noise> ma- hita: ao zao loko jauny jauny, vognivogny, chocolat, gris gris, menamena, fotsifotsy, bleu bleu na ataontsika hoe mangamanga. Marobe karazany <noise> loko zany, volondavenoky. <noise>